في يوم من الايام كان في ساحر وهو بيسحر راح صغر نفسه بالغلط ولقى نفسه بعد كده بحجم النملة وكانت حواليه ناس كثيرة جدا ومخلوقات عجيبة جدا وكانت بالنسبة له كلهم عمالقة وادرك انه عشان يرجع مرة ثانية الحجم الاصلي لازم يروح لبطلة السحرا ولأبطالهم عشان برجعوه.